Tʉwan tʉn jeŋpa ca caŋtʉgay porque pues cap pʉn cʉspa pues <hesitation> yʉpʉ tiempu yagui wat cuy mʉwaam yagui wat este <hesitation> cuy mʉwanʉmpa pero cap hʉy tabla hʉypa hʉy ʉ hʉy nama siemre hʉy asegurachʉcpa para que wat este yecha ca nena animal tantu ca tzajin tantu ca nena tzajin tantu ca caŋ pues por jenpa porque cap mid hʉy mid hʉy cʉtʉgʉypa mid hʉy yacajpa pues y pues hora si que cap yeʉj can mʉut hʉy nama cay une caballitu hʉy yacajayʉ ca ca can'is porque cap yechʉ cap hʉy sabe tiʉ hʉra hʉy cʉpatʉ pues pero aphʉy yacajayʉ pero todo ney capʉtʉgay pun'is hʉy jeŋpa porque cap este pues nama nena animal cap mi di yacajpa